التقافة الصينينة من ضمن اقدم التقافات فالعالم و كتميز بالتنوع ديالها و بالشعب ديالها الطيب المنفتح على العالم و اللي كيتقبل الاخر و الغني عن التعريف انهم شعب دكي و موهوب و عندهم واحد التقافة عريقة